Nigantoana lie gamon stori buga ats toa. Poata ti tare ialia a lag turu laip tara lia. Aliama ron solopale gia poata reka alie storiga toa poata alie ka, balie na ron lagi taun. <hesitation> balie lag tara toa stoa balie hakats nega lie go hol tu kolget, balie taralag lie lugu kolget na tutbras. Balie taratara talegen balie asingotog ba toa katuun te lanama, a toa wokman tara nonei a stoa e lanama memi tare noulia. Tua poroman has tara lia, banonei tare noulia banonei hatei noulia, ei lui nigana alu na holemou kolget i tsiom ba lu te lue mou risit. Ba lu tena honge men tara box e kane li balu te tatei winemou ta töa ta ken ka, kamenu töa u promosin tara mankeni e kanei li, nonei tara poata alu e tatei winemou sahaka te pile sileren. Poata te hatei ui a tson eni <hesitation> okei lie, lie lag na kategen balie latalag na holiga u kolget ats huol ats kolget lie i spen a pokina ti hol hakapa ialia balie lugu risit, retega soloralia a mobail namba na honge gen Balie lag. Apta wan mant toa tsiho e lahakapa balie ka talag. Balie ron gi kalana ba toa katuun e lamenama a motokar bemi stopina be hatei noulia ei alu e atei hasim? Alam tare mula solomölö turu poskoria, solomölö e kamena, lu uina töa ka ei, a hanonei? Lu uina sekon prais tara promosin tara kolget. Alöe uinima tablet. Ba poata ti hate uaiene ni ba lie hakats soku nega nonei a poata alie tasu nonei tsi promosin reka laki tro tiket. Poata te hatei talaien balia nigana, liena tsek gou. Latala gumi taun balie mi tasu talagi tara nonei a sto balia na rangata la tala, oi lia markato uageni nigana ne manana. Ba nori e hater, ah nigana, a katuun te ka nama ili temi hate nolö. Alö nonei konpene nou romana lue uinim tsia. Ba katuun e latala nama me rangata talana balie hate talegen ba nonei e hate talana. Ah e manana alue kama tara toa tara man len te uin lila tara promosin rekan lue uine mula tablet Be latalana, las tala neno lia ba nonei na lu talena nonei a tablet eni be hate tale noulia, tablet eni uotena two thousand kina, alöe uin ta tala mula seken prais alöe nigan töana, balie peg, tok tengkiu korug, tok tenkiu gi tara tsunono, a pespala pöata tu uineia lia a marken ka reka, ka pannen. A tablet eni kana, galapien tara lia ron useren turu skul, e kamena man aplikesin nori e useren tara sait turu skul e taguhu has na tara man tana manka iahana pamili so nonei puku ats stori te ngilin hate negilia tara <noise>